انا اسمع من ابوي ومن الناس الكباغ بالعمغ انو قبل من كانو صغاغ كانت الحياة طيبي اكثغ من هسه بكثيغ ، لأن قبل سنوات كانت الناس عيشي على فطرتها وما كان اكو تكنولوجيا ولا كان اكو موبايلات ولا انترنت فكانت الناس عيشي ببساطة ، أما هسه تغشع الاطفال تستخدم النت والايبادات والموبايلات.